हर हफ्ता हम घूमन जात हैंगे। जीमे हम बस में ट्रेन में सफर करत हैंगे सो ओमे हमाओ। एक बार सफर करबे में छै से सात घंटा चलो जात हैंगो। जीको हम दिन में बता रहे। ई हिसाब से अगर हम एक दिन में छै से सात घंटा बर्बाद करत हैं। घूमन में सो हफ्ता में जैसे हम तीनई दिन जात हैंगे। तो हमाये घंटा के हिसाब से एक्कीस घंटा टाइम खराब होत हैंगो। जीमे से तीन दिन हम हफ्ता में घूमत हैंगे। ई हिसाब से और घूमबे में सबसे ज्यादा मजो ट्रेन में आत हैंगो।